Chuku nitaj si atoj níin min chíun chuku chíun ta sani man si aché chuj nano' chuj 'ngo si cha chuj nej, aché chuj nano' chuj a'ngo hiuj katoj chuj nej ta min si 'hiaj 'ngo chíun nitaj si atoj chuj níin, a'ngo chuku nitaj si atoj níin min chubbe chube sani tukwin nikanj chuj 'ngo be' nga min rá chuj, tukwin chuj ni sisi 'na' 'ngo si 'na' ni tato' takín chuj ni nachikaj chuj ni chi'ñanj chuj, si se si ri' chuj katoj chuj si tabi chuj tukwin chuj be' ni, chuku taj si atoj níin min chilu nga nne chuj tukwin chuj 'ngo be' bé ta nanj ri'hiaj chube 'hiaj chuj tukwin chuj, chilu ta ni tukwin chuj be' ta si tín ngaj chuj sani kabi 'ngo chutu riñan chuj ni bé si tukumin chuj ta ni kiri' chuj chutu ta cha chuj si chutu ni níin mán chuj ru' 'hiaj chuj, chutu ta níin ache chuj kwenta nano' chuj 'ngo si cha chuj tanij kamin 'ngo si mán katin bé' ni, atuj chuj ni ri chuj cha chuj ni sisi man ñanj ni kutin' chuj ñanj sisi man 'ngo si rasun re' ni kutin' chuj cha chuj si ta min 'ngo si 'hiaj chil, chutu ta ta ni ni'hiaj nikan' chuj sé chutu chuku atoj min chuj si chuku nano' níin cha min chuj ni bé ke ta min si 'hiaj chutu ta ni, chilu ta ni tukwin chuj chutu ta ta ni kiri' chuj cha chuj ni. Ni a'ngo chuku nitaj si atoj níin min cha'ñanj cha'ñanj ta sani chuku tuku' tukumin 'ngo chuche ta ni kiri' chuj cha chuj, sisi man nej chuhua chingá ni kutin' chuj chingá nej kanj chuj hiu'uj nej ta ni kiri' chuj katu chuj chiín' chingá ta ni ri chuj chuche, chuche ta ni sé o' ke chuj cha chuj si man lakinj cha chuche ta min si cha cha'ñanj ta, ta min 'ngo si 'hiaj cha'ñanj ta ta ni taj si atoj chuj níin, níin cha'ñanj ta ta ni nga kisij kanikin riñan chuj ni unn, ni ta taa chuj ruhua chio' taj nej kitaa chuj ñun' si ki si kini'in ta'ngo' si ta si 'hiaj chuj taa chuj tun' chuche sani, si ka'be kito'o chuj nej si ka'be ko' chuj nej ta untaj si min ro' sani ta min 'ngo si kij 'hiaj cha´ñanj ta ta, ni ri' chuj chuche cha chuj si níin aché chuj tukumin chuj chuche ta ta ri' chuj cha chuj.